Ninko, pёloolan, kёtёb, kёwáanţ, kёbáakёr, kañan, páaj ná pёloŋ, kёwas ná pёloŋ, untáajá, untáajá ná pёloolan, untáajá ná kёtёb, untáajá ná kёwáanţ, untáajá ná kёbáakёr, untáajá ná kañan, untáajá ná páaj, untáajá ná páaj ná pёloŋ, untáajá ná kёwas, untáajá ná kёwas ná pёloŋ, ngёntáajá ngёtёb, ngёntáajá ngёtёb ná pёloolan, ngёntáajá ngёtёb ná kёtёb, ngёntáaajá ngёtёb ná kёwáanţ, ngёntáaajá ngёtёb ná kёbáakёr, ngёntáajá ngёtёb ná kañan, ngёntáajá ngёtёb ná páaj, ngёntáajá ngёtёb ná páaj ná pёloŋ, ngёntáajá ngёtёb ná kёwas, ngёntáajá ngёtёb ná kёwas ná pёloŋ, ngёntáajá ngёwáanţ, ngёntáajá ngёwáanţ ná pёloolan, ngёntáajá ngёwáanţ ná kёtёb, ngёntáajá ngёwáanţ ná kёbáakёr, ngёntáajá ngёwáanţ ná kañan, ngёntáajá ngёwáanţ <noise> ná páaj, ngёntáajá ngёwáanţ ná páaj ná pёloŋ, ngёntáajá ngёwáanţ ná kёwas, ngёntáaajá ngёwáanţ ná kёwas ná pёloŋ, ngёntáaajá ngёbáakёr, ngёntáajá ngёbáakёr ná pёloolan, ngёntáajá ngёbáakёr ná kёtёb, ngёntáajá ngёbáakёr <noise> ná kёbáakёr, ngёntáajá ngёbáakёr <noise> ná kañan, ngёntáajá ngёbáakёr <noise> ná páaj, ngёntáajá <noise> ngёbáakёr ná páaj ná pёloŋ, ngёntáajá ngёbáakёr <noise> ná kёwas, ngёntáajá <noise> ngёbáakёr ná kёwas ná pёloŋ, <noise> ngёntáajá.